Një fshesë me korrent është një makinë që pastron dyshemenë duke thithur papastërtitë dhe pluhurin. Kur e ndez, ajo krijon një rrjedhë ajri që thith gjithçka që është në dysheme, si thërrimet dhe pluhurin, dhe i mbledh ato në një enë ose qese brenda makinës.